Sweden ni koktwmao Viking ni jora tongo abo jorao Sweden ni Viking rok Europe gwnangwi thwngwi naikha tei thwngwi tongkha. O haste sotoh century o Swedish haphangni yakni kotor haste wngkha abo Baltic hasteni kwbangma hasteo wngwi tongkha. Sweden unnish century ni swkangni simi no chobao wngwi tongmani. O hasteo borokrokni hamkraini bagwi kwtal wngwi tei rwchapmung tei design ni bagwi chubamungni bagwi sijak. Sweden ni koktwma bini Viking ni wngwi tongmani tei tabukni jorao swkang thángnai wngwi tongmani.